तापमान जाँचणा का वास्ता थर्मामीटर की नोक थें कांख केंद्र मा रखीक थें बांह थें शरीर का बगल मा दबेक थें थर्मामीटर थें पकड़ीक थें थर्मामीटर की बीप की आवाज औण तक दबेक थें रखै जौ। जू डिजिटल थर्ममीटर नी वी थें करीब करीब दुइ मिनट तक बांह का बगल मा दबेक थें रखै जै सकदू। तब तापमान थें रिकॉर्ड करै जै सकदू।